Preferisu la salada perché pölu büteie ëndrinta le tumatiche, la tuma, ël tun, ël furmac e d'autre coze e pöi büti l'öli, la sal e al e ün past pi leger e pi bun rispèt a ün panino